أقدم هواية عندي هي المطالعة، كنت ياسر نحب نقرا قصص، مكنتش نجم نرقد من غير ما نشد كتاب نقراه، وكنت ساعات <>الكتب كي يشدني كتاب فيهم ما نرقدش في الليل كان كي نكمل نقراه، يعني <hesitation> ياسر كنت قارئة نهيمه و ياسر نحب نطالع، نقصد الهواية هاذي تطورت، نطيب حاجات حلوة وحاجات جديدة، وننجح في دراسات جدد.